د غاښونو سمو بورسولو د پاره غاښونو نه باید د فلوریاد د پست نه استفاده وسي، نرم برس نه استفاده وسي، پنځه څلویښت درجې، <hesitation> په درجې استفاده سي او دوراني حرکتونو په شکل باندې تر څو د غاښونو داخلي او بیروني سطحې بس پاکې سي. او کولای سئ د غاښو د پاره، <hesitation> فلاس وکاروئ؛ ترڅو مو غاښونه صحي پاتې سي.